Mañahaky aña mañoka aloha da ts- tsy teña mandañy fotoa lôatsy. Fa ny lera teña lañiko io zañy de mety eo amiñy atsasa dera eo. Fa ny teña mandañy lerako zañy da zaho mandro anda dosy ao. Da ny faharoa no fa za mametaky ny kiravatoko ampototry ny fitaratriñy eo.